﻿Kua tembiporu jaenungavi añae rupi oyekuava, ipuere vaera yande yaikuatiague, ani komputadorape yande yaikuatiague, yanekireiyae mbae yaesa jokoropi ipuere <hesitation> yaesauka ani tupapirepe jaema kua oimeko guinoi mopeti programa especial kua komo fabrika reta jei ipuere vaera opaete kua mbaraiki ome yandeve yombori jare ipuere vaera kirai ñanoi opaete rupi ñanoi jare äpo yandembori vaera mbaraikipe